Fomba fandokisan̈a akôho, ia, izy koa baka aminakà edy <hesitation> i akôho iny zen̈y koa fa voatapatapaka, voasasa, asia kôho atao rômazava edy izy direkty asian̈a rano, asian̈a sira, asian̈a sakay tany. Aloky elaela. Koa tsy zen̈y ndreky izy atao lasôsy miaraka tômaty ndreky dongolo.